meira en milljón dýra og plöntutegundir eru í útrýmingarhættu og það er að mestu mannanna verk að sögn vísindamanna náttúrunni hnignar hraðar en áður og staðan verri en nokkru sinni í sögu mannkyns jöklar á Íslandi hafa minnkað um sem nemur flatarmáli átta Þingvallavatna á átján árum þetta er mesta einstaka breyting sem hefur orðið á íslensku landslagi á tímabilinu formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis gagnrýnir sinnuleysi

stjórnvalda í málefnum Landsréttar átta vikur séu frá dómi mannréttindadómstóls Evrópu og réttarkerfið óstarfhæft dómsmálaráðherra segist enga tillögu hafa séð sem lagi stöðuna helsta trúarhátíð múslima ramadan hófst við sólarupprás um allan heim íslensk kona sem tekur þátt í föstunni segir erfiðara að neita sér um ljótar hugsanir og slúður en mat og drykk

foreldrar hans Harry Bretaprins og Meghan Markle segjast vera í skýjunum með frumburðinn en eru enn að velta fyrir sér nafni

hraðar en nokkru sinni í sögu mannkyns samkvæmt nýrri skýrslu meira en milljón tegundir dýra og plantna eru í útrýmingarhættu og grípa þarf í taumana strax til að forða stórslysi maðurinn og mikil og eilíf þörf hans fyrir mat og orku veldur miklu álagi á vistkerfi jarðar og það hefur aldrei verið meira en nú og það er sama hvert litið er í lofti á láði og legi

ógnar hann lífinu í kringum sig mannfjöldi á jörðinni hefur tvöfaldast frá nítján hundruð og sjötíu og hagkerfi heimsins fjórfaldast regnskógarnir hverfa hratt og aðeins brot þess votlendis sem var hér fyrir tvö hundruð og fimmtíu árum er eftir það er því þrengt að fjölda dýra og plöntutegunda og heimkynni þeirra og vistkerfi á undanhaldi í dag var birt skýrsla sem unnin er af alþjóðastofnun um líffræðilega fjölbreytni og vistkerfi sem heyrir

undir Sameinuðu þjóðirnar og skýrsluhöfundar draga upp dökka mynd af stöðunni segir að skýrsluhöfundar leggi til ýmsar lausnir og afstýra megi þessum vanda að stórum hluta en þá þurfi að auka sjálfbærni í matvælaframleiðslu og orkumálum og þar þurfi stjórnmálamenn fyrirtæki og almenningur að bregðast við af krafti

það hafa líka orðið miklar breytingar

eru í mestri hættu það eru fimm íslenskar eru í mestri hættu það eru fimm íslenskar

er eitthvað sem við getum gert

það er er mjög brýnt að koma selunum í einhverskonar vernd þeir falla ekki þetta er enn ein skýrslan sem staðfestir þá ógn sem stafar af

þáttunum sem kemur

lýst yfir neyðarástandi til að bregðast við loftslagsbreytingum í heiminum hefur ekki komið til tals en ég

íslenskir jöklar hafa hopað um sem nemur hálfu Þingvallavatni á ári undanfarin átján ár mesta breytingin hefur orðið á skriðjöklum landmælingar Íslands taka þátt í samevrópsku

sem þrjátíu og níu Evrópulönd taka þátt í verkefnið felur það í sér að kortleggja breytingar á landinu á sex ára

fresti nýverið kynnti stofnunin nokkrar niðurstöður eftir mælingar ársins tvö þúsund og átján og óhætt er að segja að þær séu nokkuð sláandi þegar kemur að jöklum við höfum séð mjög miklar breytingar á jöklunum mestu breytingarnar eru sérstaklega skriðjöklar Vatnajökuls bæði að norðan og sunnanverðu hér má til dæmis sjá þær miklu breytingar sem urðu á Vatnajökuls frá árinu tvö þúsund til ársins tvö þúsund og átján en að meðaltali hefur hann hopað um sjötíu metra á ári hér má svo sjá þær breytingar sem urðu á Vatnajökli í heild frá árinu nítján hundruð áttatíu og fjögur til tvö þúsund og átján og hér má svo sjá hvernig Snæfellsjökull hefur breyst á sama tímabili breytingarnar sem Landmælingar skoða í verkefninu eru af þrjátíu og þremur ólíkum tegundum er

breytingin á jöklunum meiri en önnur breyting á íslensku landslagi þetta er mesta sem við mælum á Íslandi í þessu verkefni okkar

aukning á ógrónu landi sem kemur undan

og það eru fleiri sem taka eftir því að jöklarnir hafa hopað Guðmundur Ögmundsson þjóðgarðsvörður í Vatnajökulsþjóðgarði hefur árlega tekið ljósmynd af frá sama sjónarhorni myndirnar sýna vel hve mikið jökullinn hefur hopað og þynnst frá tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og átján minnkaði samanlagt flatarmál jökla á Íslandi um tvö hundruð og fimmtán ferkílómetra en frá árinu tvö þúsund hafa þeir minnkað um sex hundruð fjörutíu og sjö ferkílómetra þetta jafnast á við

flatarmál Þingvallavatns þetta er eiginlega hálft Þingvallavatn á ári á seinustu átján árum

þetta eru sláandi niðurstöður

til að hafa áhrif á þetta já

við erum alltaf að leita leiða til að gera meira og betur

það þarf samhent átak allra þjóða

á Héraði sem stunda lífræna ræktun geta ekki nýtt moltu úr heimilissorpi af Austurlandi því hún er menguð af plasti með aukinni lífrænni ræktun

í Vallanesi er stunduð lífræn ræktun á rúmlega fjörutíu hekturum lands og er uppskeran um hundrað tonn af korni og fimmtíu tonn af grænmeti þar er nú verið að vinna akra fyrir bygg og lífræn ræktun er byggð á hringrásarkerfi þar sem allt lífrænt efni úr nærumhverfinu er nýtt og í Vallanesi enda allir

á veitingastaðnum í

lífræn ræktun getur unnið gegn loftslagsbreytingum það er almennt talið að lífræn ræktun losi um það bil fjörutíu prósent minna í lífrænni ræktun er notast við lífræn áburðarefni en ekki tilbúinn kemískan áburð það er mjög stór þáttur í losun en þar fyrir utan að þegar verið er að rækta upp jarðveginn og örveruflóruna í jarðveginum eins og gert er með þessari þá verður jarðvegurinn hæfari til þess að binda kolefni til langs tíma þannig að það binst meira kolefni og lífræn ræktun getur langt mikið til þar þau hafa meðal annars nýtt búfjáráburð og úrgang frá fiskvinnslu þetta er eitt af því sem getur auðgað jarðveginn hérna hjá okkur þetta er bara rest af viðarkolum sem við fáum

pizzastað á Egilsstöðum þetta fer svo bara á safnhauginn og hjálpar okkur að binda kolefni þau voru spennt fyrir því að nýta moltu frá Reyðarfirði sem unnin er úr

af Austurlandi en hún reyndist ónothæf við erum náttúrlega alltaf á höttunum á eftir lífrænum áburði en okkur bara sýndist að það væri svo mikil möl í þessu og plast en hver veit kannski með átak eða samvinnu þá sé hægt að koma þessu á það form að við getum notað

Eygló segir að nú sé lítill hluti matvælaframleiðslu lífrænn en því megi breyta það skiptir þá máli að gera þessu áburðarefni þægilegri fyrir bændur að nálgast og safna þeim saman með

hefur lagt fram nýja aðfararbeiðni gegn Isavia í héraðsdómi Reykjaness fyrirtækið krefst þess á ný að farþegaþota sem Isavia

héraðsdómur úrskurðaði í síðustu viku að Isavia væri heimilt að kyrrsetja vélina vegna ógreiddra gjalda sem

tengjast þessari vél eingöngu ekki fyrir heildarskuldum

heildarskuldir eru um tveir milljarðar en ógreidd gjöld þotunnar voru áttatíu og sjö milljónir sem ALC hefur nú greitt og því krefst fyrirtækið þess að fá full umráð yfir

þotunni Isavia hefur aftur á móti kært úrskurð héraðsdóms til Landsréttar

brotlenti á flugvelli í Moskvu í gær fjörutíu og ein fórst en þrjátíu og

tókst að komast frá borði rússneska Sukhoi vélin var á leið frá Moskvu til borgarinnar Murmansk en flugmaður og farþegar segja að eldingu hafi slegið niður í vélina skömmu eftir flugtak eldur kviknaði um borð og logaði í

þegar vélin brotlenti á

í Moskvu sjötíu og átta voru um borð sjötíu og þrír farþegar og fimm manna áhöfn og þrjátíu og tveimur tókst að komast frá borði rannsókn er hafin á tildrögum slyssins en flugvélar eiga að geta staðið af sér eldingar segir að vélin hafi þurft að nauðlenda vegna formaður stjórnskipunarnefndar gagnrýnir stjórnvöld fyrir að sinna ekki málefnum Landsréttar átta vikur séu frá dómi mannréttindadómstóls Evrópu

meðan sé réttarkerfi óstarfhæft dómsmálaráðherra segir enga eina tillögu laga

af dómsvaldinu Helga Vala Helgadóttir formaður stjórnskipunarnefndar vakti athygli á því við upphaf þingfundar að á morgun væru átta vikur frá því að dómur mannréttindadómstóls Evrópu í landsréttarmálinu féll eins og flestum er í fersku minni felldi Mannréttindadómstóllinn dóm um að íslenska ríkið hefði brotið lög með skipun Sigríðar Andersen í fjögur dómarasæti við Landsrétt Sigríður vék í kjölfarið sem ráðherra og hefur ekki snúið til baka

fjórir dómarar við Landsrétt taka ekki þátt í dómarastörfum og mun sá fimmti bætast við í haust vegna og erum að ræða þriðjung dómara við réttinn það verður að koma Landsrétti til aðstoðar og því spyr ég hæstvirtan dómsmálaráðherra er ekki rétt að fara að sinna því ábyrgðarhlutverki sem þið hafið að hafa réttarkerfið á Íslandi starfhæft Þórdís Kolbrún r Gylfadóttir sem enn gegnir embætti

dómsmálaráðherra sagðist ekki sammála því að réttarkerfið á Íslandi væri ekki starfhæft en benti á Hæstiréttur hefði sagt að dómararnir séu lögmætt skipaðir hún segist ekki ætla að grípa til annarra aðgerða fyrr en fyrir liggi hvort Mannréttindadómstóllinn taki málið fyrir á ný eins og stjórnvöld hafa farið fram á en beiðni um það hefur enn ekki verið send út ég hef hins vegar ekki séð neina tillögu sem að lagar þá stöðu sem við erum í þetta er ekki eins og það liggi fyrir einhver lagabálkur sem við þurfum einfaldlega að lagfæra til þess síðan að það sé dæmt með öðrum hætti næst heldur kunna hvers konar afskipti ráðherra það er framkvæmdavaldsins af dómsvaldinu líka að hafa einhver áhrif Ingibjörg Þorbergs söngkona og

lést í dag níutíu og eins árs að aldri Ingibjörg Þorbergs fæddist tuttugasta og fimmta október nítján hundruð tuttugu og sjö samdi sitt fyrsta lag níu ára lærði á gítar orgel og píanó auk þess sem hún

lauk fyrst Íslendinga einleikaraprófi á klarinett og fyrst

kvenna prófi á blásturshljóðfæri

þekktustu er lag hennar við kvæði Jóhannesar úr kötlum Hin fyrstu jól sem var fyrsta íslenska jólalagið utan sálma sem kom út á plötu bróðurpart ævi sinnar starfaði Ingibjörg á dagskrárdeild

Ríkisútvarpsins við þáttastjórn og þá samdi hún einnig útvarpsleikrit Ingibjörg var kjörin heiðursfélagi Félags tónskálda og textahöfunda árið nítján hundruð níutíu og sex og hlaut heiðursverðlaun íslensku tónlistarverðlaunanna árið tvö þúsund og þrjú Atli Heimir Sveinsson tónskáld var jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag Atli Heimir lést tuttugasta apríl síðastliðinn áttræður að aldri hann var einn af upphafsmönnum nútímatónlistar á Íslandi og eftir hann liggur mikill fjöldi tónverka fjöldi tónlistarmanna kom fram og lék tónlist Atla Heimis stórt hlutverk í athöfninni sem var sálumessa að kaþólskum sið helsta trúarhátíð múslima hófst við sólarupprás í morgun ramadan er níundi mánuðurinn í íslamska tímatalinu en miðast við og færist því til milli ára þessi mánuður er helgaður föstu en þá neyta múslimar hvorki matar né drykkjar frá sólarupprás til sólarlags þegar fastan er rofin að kvöldi kjósa margir sætindi og íbúar í Írak voru að byrgja sig upp af ýmsu góðgæti í gær ásamt því að fasta forðast fólk það að stunda kynlíf reykja blóta og tala illa um náungann um næstu mánaðamót taka við þriggja daga hátíðahöld

já það er breytilegt hvenær ramadan byrjar eftir því hvar fólk er statt hér á Íslandi þá hóf fólk við erum hérna heima hjá Kristínu hvernig er þinn fyrsti dagur í föstu ég vakna klukkan hálf fjögur á nóttunni og ég

tók inn vítamín

og drakk mikið vatn af því

vatn yfir daginn og reyndi bara að koma mér andlega í gírinn þú færð þér aftur að borða klukkan hvað níu í kvöld já hálf níu þá byrja dreifa huganum á meðan þá er ég byrjuð að elda og svona aðeins að láta mig hlakka til

til sólarlags

þannig að þetta er um það bil bara sextán tímar en ekki þessir tuttugu og þrír tímar sem væru hérna á Íslandi ef við myndum fylgja því hvað hvað má og hvað má ekki þetta er ekki bara að neita sér um mat og drykk heldur líka að neita sér um og þú átt eiginlega bara að reyna að vera besta útgáfan

út úr þessum siðum heldur en

að neita sér um mat meira andlega og og samskipti mín við guð Harry Bretaprins og eignuðust lítinn prins í morgun drengurinn litli vó tæpar þrettán merkur en hann fæddist nokkru eftir settan dag hann er en foreldrar hans gengu í hjónaband í fyrravor þau ætla að njóta fyrstu daganna í einrúmi og ekki er búist við að litli prinsinn verði frumsýndur á

að veðri á morgun verður átt gola eða kaldi en

en bætir í vind

þegar líður á daginn það verða áfram skúrir um landið sunnanvert en norðaustanlands þykknar upp með dálitlum snjó eða

hiti veður á bilinu þrjú til tíu stig en víða verður næturfrost inn til landsins Sigurður Jónsson hér rétt á eftir

Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir fjögur mörk voru skoruð þegar Fylkir tók á móti nýliðum í a í Pepsi Max deild karla í fótbolta í gær annarri umferð lýkur með leik Víkings og f h í kvöld Elías Már Halldórsson er ekki lengur í þjálfarateymi a landsliðs kvenna í handbolta og

aðstoðarþjálfari karlaliðs í b v í handbolta segir aganefnd h s í vera skrýtið batterí það þurfi skýrari ramma þegar leikmenn eru dæmdir í leikbann meira en milljón dýra og plöntutegundir eru í útrýmingarhættu og það er að mestu mannanna verk að sögn vísindamanna náttúrunni hnignar hraðar en áður og staðan verri en nokkru sinni í sögu mannkyns jöklar á Íslandi hafa minnkað um sem nemur flatarmáli átta

átján árum þetta er mesta einstaka breyting sem hefur orðið á íslensku landslagi á tímabilinu formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis gagnrýnir sinnuleysi stjórnvalda í málefnum Landsréttar átta vikur séu frá dómi mannréttindadómstóls Evrópu og réttarkerfið óstarfhæft dómsmálaráðherra segist enga tillögu hafa séð sem lagi stöðuna helsta trúarhátíð múslima ramadan hófst við sólarupprás um allan heim íslensk kona sem tekur þátt í föstunni segir erfiðara að neita sér um ljótar hugsanir og slúður en mat og drykk þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum

næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld